پہلا، حق وِچ وِچار بیماریوں دا علاج کرن لئی، جیویں ٹُٹے اَنگاں جا ٹیشوز دے اُتے نویں سیل بناونا۔ اوہ لوکی جِنّاں نوں بچے نہیں ہُندے، اُنہاں لئی کلوننگ اک وِکلپ بن سکدی ہے۔ وِگیانک کھوج وِچ ترقی۔ دُوجا، وِرودھ وِچ وِچار ایہ منُکھی دی کُدرتی نظام دے نیاماں دے خلاف ہے۔ اِس نال پہچان اتے ویکتیگت اَڌِکاراں بارے اُلجناں پیدا ہو سکدیاں ہن۔ کلون دی اپنی آزادی، اِس وِچ جان مال دا وڈا خطرہ ہے۔ کیونکہ تجربے سکسیسفل نہ ہون۔ دھارمِک اتے نیتک مُلّانُسار ایہ منظور نہیں۔